पेपडार्त भी कई परकार के हो अच्छे जैसेन की गर्मादक। पेपडार्त में पानी, कौफी, चाय, केमो माईल वे गर्र। होगाच्छे मादक पेपडार्त में वाइन बियर और एथिल। अलकोहल यूग्द पेपडार्त होगाच्छे चीनी एसीड और। अलकोहल जादा तर पेपडार्त में पावल जाच्छे पानी। दुनिया के सबसे जादा पिये जाने वाला पेपडार्त में एक। नमर पे होगाच्छे फल के रोस जैसे में अनार के। जूस संतरा के जूस भी पेपडार्त में आवच्छे।